نعرف نسوق الفيلو و تعلمت من كان عندي ثلطاعشن سنة. ديت بالاك <hesitation> زوج سيمانات حتى ثلث سيمانات باش تعلّمت وحدي.